أعتقد إني بختار إني أكون الأكثر ذكاء، لأن الذكاء رح يمنحنى القدرة إني أفهم العالم، واحقق أهداف وفاعلية أكبر، وأكيد كمان رح يمنحني الفرص، ويساعدني نتخذ قراراتى بشكل ممتاز. الشهرة حلوة أكيد، بس أحسها إنها مليانة ضغوطات، والحياة تكون مكشوفة على السوشيال ميديا وغير مريحة، <hesitation> عكس الذكاء اللي أعتقده راح يوفر لي حياة مرضية بالنسبة لي.